Ihó queso queso xan dekedanguaxi dekenenxi nu'ú nu'u nu dikui xun kinexhi nú'u queso, te ihó quesillo ihó, ihó quesillo de crema, ihó quesillo mas corriente, ti ño naxon tedaxa une kueno ñó'o tú.